احب ان أنا اقضي حياتي طفلة لأني بحس ان الطفل مش عليه اي مسؤوليات هو بيلعب بس بيروح المدرسة <hesitation> ف مبيكونش عنده هموم زي الشاب الشاب لازم بيكون مسؤول عن قراراته مسؤول عن كل حاجة في حياته بحس الطفل مرتاح اكتر